الشخصيه التاريخيه لأعجبت فيها هي إبن خلدون، هو مفكر تونسي معروف بنظراياتو في علم الاجتماع و التاريخ، تعجبني طريقتو في تحليل المجتمع و كيفاش فهم الأسباب وراء التغيرات التاريخيه، هو شخصيه ملهمه لأنو كان من الأوائل لحاولوا يفهموا تطور الإجتماعي بشكل علمي و خلا بصمه كبيره في فكر البشري.